E kom marr ni varkë me vela me kalu krejt detin fikall vet. Për mu përgadit për kët sen e kisha marr mas pari ni gomë, diçka që m’kish nimu nëse kisha ra n’ujë edhe nuk di me notu. Kisha marrë dritë, kisha marrë ushqim t’mjaftushëm, edhe kisha marr naj lidhje telefonike shumë t’forte. Ni radio. <hesitation> kisha marrë naj shpatë ose pushkë, allti, që nëse m’afrohet naj kafshë e kisha myt për me mbijetu.